कुत्ता कता बिलैयक फिर बात बतकानिया तरिका अपनी होत हए । आदमी हानी बिलैया मसकत त नाएँ हएँ । पर बे म्याउँ म्याउँ करत कछुन कछु कहत हुइहएँ? जब एक बिलैया म्याउँ म्याउँ करत हए तओ दुसरी बिलैया फिर म्याउँ म्याउँ करन लगत हए । जब दुई बिलैया लड़त हएँ तओ खुब गर्राए गर्राए बासत हएँ और बिकट जोडसे लड़त हएँ । कछु खानक ताहिँ करत हएँ तओ पुँछ झब्काए लेत हएँ । लुट्पुटात हएँ । गुर्र गुर्र करत हएँ । टांगमे लिबटत हएँ ।